باش نعتانيو بالنباتات لتيكونو فبلاصة مغطية اول حاجة خصنا الاضاءة يكون الضوء الكافي باش اكبرو النباتات و نسقيوها بالتنقيط يعني ميكونش السقي كتير بزاف و نحتافضو على درجة حرارة تكون بين تمنتاش و ربعة وعشرين درجة و نحافضو على رطوبة المكان و مانساوش نستعملو السمد المناسب ديال كل نبتة و نضفوهوم مزيان